Oke <hesitation> gasan pa apa tukul le tukul lawan paku biasanya kan tukul lawan paku ni <hesitation> kawan- kawan rakat ne bedua ni kan nya misal ada paku pasti kita ada tukul tapi misal ada tukul belum tentu pang ada paku kawa ja menukul kepala kawan misalnya kan pina meacal banar kada pang tapi tu bahaya, nah biasanya kan nang di apalah <hesitation> menukul ni kan memaku jar orang tu pertama kan kita habis beisian paku beisian tukul kita andak akan <hesitation> si paku nya tadi nang nang landap nya ke arah kayu imbah tu nang tumpulan nang belakang tu nang talibar tu gasan dicatuk pakai si tukul, nya dicatuk sampai si <hesitation> paku nya ni temasuk tekadalam tekadalam si kayu nya sampai tekadalam si- si kayunya catuk tarus sampai nang <hesitation> apa tu ngarannya nang limpingannya tu <hesitation> te tetahan di kayunya ketu na sampai tetahan dikayunya sampai kada kawa lagi dicatuk na tu berati sudah barikit sudah pisit itu berarti apanya pakunya di kayunya <hesitation> paku ke kayu ni macam- macam jua pang lah apanya fungsinya ketu na misalnya kaya rumah urang bahari lah nang kaya rumah ulin tu bekayu ulin haja kan seberataan tu di- dipakui ngitu seberataan supaya kawa menyambung satu sama satu lawan yang lainnya lah satu yang lainnya tu. Menyambungnya be paku be tukul nyata dah, itu kan sebuting- sebuting tu tunggal gimitan dipakui dipakui- dipakui sampai meulah bentuk macam- macam nang kaya kotak lah macam- macam kaitu meulah papannya <hesitation> meulah dinding hanyar dijadi akan habis tu di tambal akan ke tawing rumah nya lo supaya kawa bediri ketu lo bediri imbah tu jua <hesitation> memaku ni kan selain ngitu kawa jua gasan me apa ngarannya menggantung pigura- pigura ngitu kan menggantung pigura- pigura be paku jua, caranya ya kekurang lebih sama haja ketu na kekurang lebih sama haja inti nya tu si tadi tu dicatuk betukul ada nang harus gancang ada yang begimitan misalnya ke arah tembok nang apa nang <hesitation> semen nang beton nang ngitu kada kawa ngitu be kancang- kancang kada kawa gancang- gancang ketu misalnya gancang pacah berataan kena temboknya nya harus apa begamatan ketu lah nya begamatan imbah tu kawa jua di kasai kaya semacam plester jar urang tu supaya kada pecah nya supaya kada pecah jadi kada tehamburan dinding tu isinya isi dinding tu kada teamburan <hesitation> butir- butir nya tu butiran- butiran kada tehamburan ngitu pang misalnya gasan tadi gasan menggantung pigura manggantung poto macam- macam gasan meolah nang halus- halus tu ada jua nang dipakui kaya meolah meja ketu kan ada jua yang bepaku walaupun wahini mungkin ada nang karada bepaku lah ada nang dibari lem supaya barikit tapi ada jua nang marikit akannya pakai. Paku pakai tukul masih nang kaya bahari jua tu masih banyak jua biasanya takuat pang ketu na biasa nya paku ni kan kita maandak nya tu <hesitation> kalo kawa tu posisi nya tu sampai takadalam supaya nya tu kada gampang apa kada nyaman betagar ketu na misal kada tu kan kawa betagar ketu misal betagar kan inya <hesitation> hancap rusak ketu na barang- barang itu misalnya paku nya sudah betagar ngketu pang nang ulun tahu dari paku lawan apa tukul na tuh memakai nya nang ket.